Yelle ekkitago halaji fere-fere e nafa na nofata e nafa noy waɗi e nafa hala fu ko nanuɗa e ɓeydaake a ɓeydiɗun. Hala fu ka nunaɗa a tawan a lataake nde maɓɓe, a njiaam nde maɓɓe, ɓe njiɗebe ko koɗete ɓe gollirte. Ta nanta hala be keydansira be jannata ananta hala awawta golliterika ta nanta janande nyamete.